<noise> We shinnar yuwani ti kuppira nin ɗii ɓan nin kuma toomo fok rossono, ɗok nda diyaani nin wapu yamba no nin gwettu yambano ka fok rosso ɗok ka penko we shinka ta kerani ti kupira ɗoi kama gbutto yamba <noise> kar sai bara waala wani kem kiji shana shana kakkon ɓesha kama gbuttu yambako kwar kandi wapu yamba fok rossoko kani ɓong ɓong fok rossoko kani pee akam we shi kokko ɓanno yamba ti kupeeram. Ke ma yiiko wemmo ka penen ma perko we shika ɗimma ɗoi yamba ndan shuttu shirani taye, kar weni kishi kar dimmo we ka ɓirang yamba ndan mundago kelenkuni, kelenku ka kam manni yanji kan mulkon fok rossoko pee kan mulgo. Kama kan tei penko nin mulgo kama kan teem pengo. Kama diji penen fok rossoko ma yanjin kar maalani mani minye ndi yidiyo paaro. Sha dima ni yiiko ni ti yambai ya sha dima yambamo dayi yu we ti laamo shakka dema nong shakka dima ni shine shar muni wamya to a wanim. Kema, diya ti kupira we shinkar yuni yemban kungo toomoko kwar we shi yamba minji kar yi tai kari kari kumbido pidim ma muɗok mukar sooko we ta shooko ko ta fokko shi a walam. Kan indo kokko yambakom <hesitation> we we shi kokko toomo ti ku pira duai ko kar shi china.